الصراحة ما عندي معرفة كبيرة بثقافة الولايات المتحدة. لكن اعرف انها تميل للحرية وتسيطر على البلد اللي حواليها. خصوصا في الشرق الاوسط. هي حكومة متنوعة فيها العديد من الاعراق والافكار والاجناس. وهي من اكثر البلدان - البلدان. اللي تقبل حرية التنوع. والحرية بشكل عام في العصر الحديث